Aminay aty toy desera zao mananasy ein! <hesitation> kida, reny zany sady t- matsiro reny, ein! mamy reny, afaka atao desera tsara.